هنجيب <hesitation> هنشوف الشخص ده بيحب الرسايل الرومانسبة ولا رسايل المدح، ولا إيه بالظبط؟ وطبعاً نخلي شكل الرسالة حلو، نكتب الكلام البسيط السهل، اللي مفهوش يعني <hesitation> لا مبالغة ولا حاجة مش حقيقية، عشان يوصل للقلب.